Unna stöia breve, curta, a l'é unna stöia che ti devi decidde unna sola cösa da dî. No pe fòrse dev'ëse un fæto relativo a-a tramma. Peu anche no succede ninte, ma parlâ de unn'emoçion. L'importante l'é no perdise,e concentrâ l'attençion in sce un ponto.